जा दुनिया में भाँति भाँति प्रकार की कैन्डी पाई जाती है। जिमें से एक हार्ड कैन्डी होती है। इनके नाम लॉलिपॉप कैंडिकन पेपरमिंट कैन्डी जबरेकस बटर स्कॉच और कच्छू चॉकलेट कैन्डी होती है। इनके नाम स्नीकर्स किटकैट डेस्क फेरेरो रॉउस डैयरी मिल्क मिल्की वे और कच्छ च्यूइंग गम कैन्डी होती है। जैसे कैरमल टॉफी फ्रूट टॉफी और जेली कैन्डी होती है। जैसे गम्मी बियर गम्मी बम्प्स फ्रूट स्नैकर और सॉफ्ट कैन्डी होती है। जैसे मार्समैलो नौगट फज़ और खट्टी कैन्डी होती है। वर्हट्स सोर्पेच किट्स शॉर स्ट्रिप्स और मिंट कैन्डी होती है। टेक्त्मिंट अल्टाइड मिंटिओस और कच्छू भारतीय टॉफी होती है। कच्चा आम पल्स पार्ले क्रीम रोल्स।